Jaa sobre lo ke re' la pregunta ke xkiq'ar cha wehchin ke si la ke la la felicidad si wulmood nak'amam recordando la wula peet ke tenemos ke qawii' chipaam qafamilia are' janaj buena comunicación entre hoj reh wulmood hoj qawii' fel la felicidad si existe porque hoj qawii' naj buena conversación naj buena e comunicación wulmood ree si rib'an rendir lo que es la felicidad pero si hoj wach qachila y nqaa qa'nam k'aa y tah qa'nam enterder qiib' como seres humanos entonces hoj tan qa'nam ontener are' pero si nqa'nam obtener la felicidad porque hoj como hoj wunaq si wulmood qa'nam entender qiib' y je're' pach la la wunaq qa'qahu' nawii' ja'ar reh wulmood ri'nam niri'nam naj comunicación reh wulmood qawii' igual